Niŋ, oo. nonoo be i bulu. i se nonoo fanaŋ doo fanaŋ ke noo jee le muŋ se a domoroo diiyaandi. Wo, wo moonoo faŋo i ka a je le ko niŋ i taata suruwaalu yaa, i ka, tentuloo doo fayi jee le, tentulundiŋ ki jee, wo fanaŋ ka a domoo beteyaandi le. Wo mufannalu le ti muŋ ye a loŋ ne ko a ka, domoroo se soto jee, kono faa ye soto jee. bari bala jaata kendeyaa ye soto jee. Donku wo le ye a tinna moonoo, ate fanaŋ mu domori le ti muŋ ye a loŋ ne ko domori ko, koto baa. Wo moonoo, ate fanaŋ mu domori koto, keebaalu la domoroo, kunuw domori bete baa loŋ. hani bii wo be moolu bulu le, nmaŋ a fayi, nmaŋ bo a to. ate niŋ i siimanta a la, ee, niŋ i siimanta a la;, i si domoroo ke domoroo muŋ ye a loŋ ne i se siinoo i maŋ toora. niŋ i naata a ke daasoomoo ti, a si ke daasoomoo ti fanaŋ muŋ ye a loŋ a ye i beteyaandi, a maŋ i toorandi feŋ na. Iyoo wo le ye a tinna ate sotota xoo le to. Wo ňoo fanaŋ, futoo ka soto wo le kono. Wo futoo, ate wo ňoo kiliŋo le ka futoo dii moolu la. Futoo fanaŋ, ate le fanaŋ yerenkaroo. niŋ i ye munkoo soto fanaŋ. niŋ i ye a yerenka, ate le fanaŋ ka meseyaa Niŋ, oo. nonoo be i bulu. i si nonoo doo fanaŋ ke noo jee le. muŋ se a domoroo diiyaandi. Wo to, wo moono fawoi ka a je le niŋ i taata suruwaalu yaa i ka tentuloo doo fayi jee le, tentulundiŋ ki jee. Wo fanaŋ ka a domoo beteyaandi le. Wo mu fannaalu le ti muŋ ye a loŋ ne ko a ka, domoroo sdi soto jee, kono faa ye soto jee, bari balala jaata kendeyaa ye soto jee. Donku, wo le ye a tinna moonoo, ate fanaŋ mu domori le ti muŋ ye a loŋ ne ko domoroo, kuku. kuu kotoo baa. Wo moonoo ate fanaŋ domori kotoo, keebaalu la domori, kunuŋ domori bete baaloŋ. Bii hani bii wo moolu bulu le nmaŋ a fayi, nmaŋ nbo a to. Ate, niŋ i siimanta a la, niŋ i siimanta a la. i si domoroo ke domoroo miŋ ye a loŋ ne i si siinoo i maŋ toora. Niŋ i naata a ke daasoomoo ti. a si ke daasoomoo ti fanaŋ muŋ ye a loŋ ne a ye i beteyaandi, i maŋ i toora feŋ na. Iyoo, wo le ye a tinna ate sotota ňoo le to. Wo xoo fanaŋ, futoo ka soto wo le kono. Wo futoo, ate wo ňoo kiliŋo le ka futoo dii moolu la. Futoo fanaŋ ate le fanaŋ yerenkaroo, niŋ i ye munkoo soto fanaŋ, niŋ i ye a yerenke, ate le fanaŋ ka meseyaa Bari wo futoo niŋ i ye wo yerenke, i ye i bandii, i ka naa labaŋ ne koteke ka a dookuu koteke, ka a sele. Niŋ i ye a sele. muŋ se a tinna a ye moo, a ye tiŋ ko i ye a moondi bari muŋ ne ye a moondi, kandoo wo le le ye a moondi. kaatu jio be kaleeroo kono. wo jio la fajoo. wo le ka sele ňiŋ munkoo ňiŋ na, a ye a ňaa muluŋo bee sansee, a ye a tara ňaa sansee, a ye wo bee faliŋ puru muŋ se a tinna a ye feŋ ti muŋ ye a loŋ ne ko a maŋ tiŋ ko moonoo, bari afanaŋ be afaŋ ye domoroo le ti muŋ ye a loŋ a fooyaata, wo le domoo fooyaata ka tanbi maaloo ti muŋ keta lo rii. Ate le domoo fooyaata, a domoo fanaŋ <hesitation> a, a. a tarankilita le niŋ i be a domoo la. a buka i bataandi. Haa kaatu kuu jamaa te a bala muŋ ye a loŋ ne koi se afo noo ko aniŋ i baloo le maŋ taa, wo le ye a tinna futoo, ate beteyaata. Niŋ i ye wo futoo soto. i ye keekeendiŋ soto. muŋ keta nisnsi keekee ti. a keta golooriyaa ti, niŋ i ye a ke a bala, i se a domo noo le, a ye, a ye i beteyaandi, a maŋ i toora feŋ na. Woto wo futoolu niŋ moonoolu, wolu le le bee be, oo, famii kono parisiko i bee boto ňoo le bala. I bee bota ňoo le bala, aduŋ niŋ i ye i la demarisoo jiibee, i la demarisoo, i ka i daadaa ňaamiŋ. a bee mu kiliŋo le ti. Wo ňoo i ka wo le taa i ye a sura, niŋ i ye a sura, i ye a kocci, niŋ i ye a kocci, i ye a kuu. niŋ i ye a kuu, i ye a juruu, niŋ i ye a juruu, i ye naa a yerenke I yerenke ňaa, moonoo ka soto wo le to, i yerenke ňaa, caakirio ka soto wo le to. i yerenke ňaa futoo ka soto wo le to, i yerenke ňaa ňeeleŋo ka soto wo le to. A dada ňaa, laahoo ka soto wo le to. ňiŋ laahoo, i ka a fo muŋ ye laahoo, fasoo, fasoo ka soto wo le to. ňinnu bee bota a te ňiŋ ate ňiŋ ňoo kliŋo le bala. Donku wo e a tinna, ooo; moonoo de. ate beteyaata baake, bii nte nŋa daasaamoo ke ate le la.